A har n naye, mei n bwugba fnwai lolo, n sa deye nmila kwoje ɓwa, kwo n na lakwo je mii ga, n twuge na, ma wu ɓo n mita zakwa mwun mii wyewyein, tun, n mii ɓei bwa snu chiwyi nyi a omii, miɓei zhni zanu to makaranta siya yin, mitoi ma ye alo fwa zna n tnamin n twuge n nalo awna awna mii gye, n na to wna ma kpe ge ato wnan. A lo fwazna ge mila che shi n gwu ba, n san ma wo byigiga ɓwui, oza n wo ɓo n byigiga shi nyi, n wa zhi ma woge wo la ɓwui na to, owo da ɓota damilon, gye n hayi wa yakwo yaganu n tunge, nsa n mii ɓyi nai sa, fwazna ɓo ɓein kwo da mii n kala dnadnayi, ɓayi, yi ɓo zhni yi lo yi uyi apyiwnu Yi she abigyi byei n na robayi, n twuge na, ɓyi nayi n ɓwan chi wyi, loo n nyitalai, anyafwa wo wo, kwo nya n kwo to knwu gyi wo dala znugbodo nun woshaka, to n sai kwo ɓei kwo zhni yi yi uyi, yi lo azha bwu, yi uyi akapa ye sha roba, yi she alu odo n shekwa gayi ya ɓe ya yezhn ma nugnwu doyi, ya twu na ya gyini. To ɓein kwo nu mito zo kwa mwun, har n naye, a nugnwudo n ɓa ɓei ya yi n sayi, n na roba shi har ɓei gya byelo. Oma nugnwu ɓa ɓei mwa begye omanugnwudo ɓa ɓei mwa begye, amma zaknai lon mii ɓo chei gnashi, n gye sani lakan wonu zhni alahaji sani kaka n nay wo ɓo zhni roba shei nu sosai, ya lo fwna zna to a gye yi n knwusnun, n twuge na oyi fwuwa kwo ɓo maje. To har naye, yi to zamwun, ye gya ye gyaje lo yi ɓyi gna, n twuge na ɓei n kwomu, mita kpe kwa mwuzon. Njesnu lonu n makaranta kwo ɓola jiye zo lonu, yi uyi aje laɓa, to omii ɓo mwui, kwoto gbmi yan, n twuge na a fwnazna n kwo ɓe nyi kwo ɓo kwuyi kwa <noise> hada n yiin, to kwo zhni ɓo zhni zhni yi nu, n twuge na n fye to ɓo kpaje yen, fye yen najei, nta znazna n zokwo gbmanyin, to ɓei n kwonu kwoi lolon mii wye wyei, mita zokwa mwun, oɓo n kwoɓo dna don ɓyi nayi, oɓo nun mii nchei shilo mita zamur kwo ɓo zhnii lonu, har ya bwa shna mazhe n ɓa, yi to n gnyi-i lolon, amma ya knwu z shnama fyi n ɓa, ya gba shniwna ge yi bwa shnama zhe, n ɓyi nayi, domi she mii pa ɓei nkwonu har naye, kwo kwa da mii sna, to mila gwode.